الغرض من الفرن <hesitation> بنخبز فيو العيش وممكن نعمل فيو <hesitation> الخبائز التانية الفطائر البيتز <hesitation> المعجانات عموما البسكويت الكعك البيتفورالمينين <hesitation> ممكن نعمل فيو الفطير المشلت والحاجات دي كلها عموماً ممكن نشوي فيه فراخ ممكن نطبخ فيه لحمة ممكن نعمل فيه سمك ونعمل فيو صينية بطاطس وممكن نطبخ بيو برضو